Iyoo, hi ñég ho agí ge yíŧin ɓaale hina ateenga. Basgo ndu umma gaadi mo, uu ggaade, bari ñég he, he gí njali ma ugíni ngi hi ma. Nnjali ma ugíni ngi biñaŋ ɓaali ma hamma ugí ngi ñég. Baso halin ɓaali hiindi ma ndu yaanti mo ma fafanɓaŋ yaani, ñég ndu uyaanti ma doroŋ ndu ubiiŧa ma unñaa ma uwo ma, alúŧi ngi njuuma. Ndu uhúti doroŋ glo maa ga uwoma ndu wigi wi ma unñaa ma. Anbinte, andéte buŧi wiindi ma, basgo añitu ndu uyaanti mo ndu unŋóoti mo ugiti ngi wil, wi ma húri yaa wee wi uñaabà wi ma binwom.